Ah raha ohatra hoe andeha hiasa zao zah ai, <hesitation> de mitondra fitaovagna fihoentiko miasa, arakarakan' le asa ataoko zaigny, raha ohatra hoe andeha à l'hôpital zao zah ai, izaign hoe andeha hitsabo ôlo marary, de ah mitondra stéthoscope, mitondra crocks, mitondra tenue de bloc, sy fitaovagna hafa ankoatran'jaigny, raha ohatra hoe andeha hamboly ndraiky Zaho de mitondra angady, mitondra kiso, karakarah'anjaigny.